Faa ɓotta leydi hewndi walla mbuwta laawi no tawetee ana yaafira, ana yaawira. Ɗun woni ko moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Saa landike kan min kaa, nii woni noo faamu an yaari e majju.